Madyëch këxpë juë ëch jadun wa'atyë ko'o yë dun kukukëp jadunt's jedun myak awëdytëp pues ji'ib bi'i dun myëdë ji'i bi'i yëdun je bi'ik jedun yëk awa'atspë ko'o bi'i jedun myak awa'asayn jadun este dun tyun.